Emne lo toha ya amrayahmanam am harus am am hute holo luman sera kakaryanis te hua ni serawatafis te am harus tuam ra aife amram munaim nim amloe am haka hoho sotufai te bisa m'u telaka mra'ai fimi ni kisah si sa sera wa tafis te sehun na sera ufeyes te se kan ira mau me si karja mulol. lehua annin kalo ni ada huwa am am imik te ni amra ufa i mamat tuya te ni amra ufa ya aka melat te ama am ifnai ni sesefam am imik kai fufu tem amhuna esa annin o am seu ara esi ne lusnemeun am sefu seulo i fala le me lolo ho ak am te bisa omot'te kis amra aifimisi kakaria i takat tuam loem am husol tufa e lehuan amran munaine le hua kalo ada hua se huna afuyes te se falaluman sera ai te sera esi ennin no mpampa te me samua seforo lohok loe se haka hoso hoso tufai se falatufai sera aime se ese niamanam mau se hua sesasani ya manam Hase huna ese annin ai fufu te me leloi haya wale na amra bote botam ilau isa helou te nei sampi a mara marim ya ka bilya annin ni komtak niam mbamba i tara la ta tamha'i boro a ira berhifnainim munainem yana muda samua seforok si am ban hua amha kahoho sotufai ha amhuna amra ese ennin no emeun am ha ka lai te ambak malatif fitem te amhuna hamralatan ha'i borok lehuan am hifnainim ma annin am bolo ai motem am ese humma naenem am ese am huna am hefwaim amraf ese'en fele anis te ba wanin te am ese lohok ni amra botama rauf faya ham hakalai ha me amra munainem tu hamra yanaim me hase a ai leu nai tewa si uni wa salam